الحكومات يجب أن توازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة. النمو الاقتصادي ضروري لتحسين المعيشة وتوفير الوظائف. لكن في نفس الوقت، إذا لم يتم الحفاظ على البيئة، راح تكون النتائج سلبية على الصحة والموارد في المستقبل. لذلك، من المهم تبني استراتيجيات اتنمويه مستدامة تعزز الاقتصاد وتحمي البيئة في نفس الوقت. والسعادة والراحة.